Raha hanamboatra sakafo hafakely sady matsiro amin'ny akora dimy monja aho zao a, de ny ataoko <hesitation> henan-kisoa sy ravitoto, maka ravitoto a, de henan-kisoa, de tongolo gasy a, de menaka, de sira.